Teata China jaeko mopeti tetaguaju indesiyeyema jaerari oa kua ivipe kua teta china oa ndaye valle de Juanje jokuae iyuvae oïvape jeiretako que guan ko jae o ombodescubre kuae teta oikovaera jaema oyemodivide dinastia rupi kae oiko metei chiupopa ndei tumpa ou mbove